إذا بتسأليني شو نوعين الأكل الّي بختارُن وبكمّل حياتي عليُن بِختار الخضرا وبِختار اللّحمة الحمرا <noise> والّي هيّ من الخَروف أو البئرة طبعاً <hesitation> ليش بختار الخضرا؟ <hesitation> بي نظري أنا الخُضرا هيّ <hesitation> شي كتير مهم إنّو يفوت على جِسمي يوميّاً أو كذا مرّة بالأسبوع لإنّو الخضرا هيّ غنيّة بالألياف والألياف كتير مُفيدة للجّسم بتسهّل- بتسهّل كتير عمليّة الهضم بتئل نِسبة إنّو يصير عندي إمساك الخضرا، كمان بي ألبا كتير معادن وبي ألبا فيتامينات الجّسم بي حاجة إلُن. فا أنا ما فيّ إستغني عنّا من هون لآخر حياتي ولازم اتضل عم تفوت على جسمي، بالمُئابل <noise> الخُضرا مش بس لنعمل منّا سلاطة ال- الخضرا بينعمل منّا كتير أكلات بينعمل منّا يخاني متل يخنة البطاطا، يخنة الأرنبيط، <hesitation> فيّ أعمل منّا هندبة، فيّ أعمل منّا سبانغ، فيّ أعمل منّا كتير أكلات. أمّا ال- اللّحومات <hesitation> ليش نأّيت اللّحمة الحمرا؟ لإنّو اللّحمة الحمرا هيّ غنيّة بالحديد ومتل ما منعرف إنّو الحديد هوّ شي متير مهم إنّو يكون موجود عندي بالدّم كِرمال يض- يضل نسبة الهيموغلوبين عندي طبيعيّة، <noise> فا إذا أنا بتخلّى عن اللّحمة <hesitation> مُمكن ما يكون عندي <hesitation> متل مصدر أساسي لل- للحديد لجسمي. فا بختار اللّحمة مع الخُضرا <hesitation> كمان لأنّو بيتناسبو سوا يعني أيّا طبخة فيا خُضرا مُمكن نحطلّا لحمة وأيّا طبخة فيا لحمة حمرا مُمكن حطلّا خُضرا، <noise> مسلاً إذا بدّي أعمل يخنة البطاطا بينحطلّا لحمة و بينحطلّا مسلاً كِزْبَرة يعني خضرا مع <hesitation> لحمة، <hesitation> إذا بدّي أعمل مسلاً <noise> <hesitation> هندبة مش هندبة، بدّي أعمل سبانغ سبانغ بينحطلّا لحمة والسبانغ هيّ خُضرا، فا بي نظري اللّحمة وال- والخضرا هنّي نوعين بيتناسبو كتير سوا وبيزبطو كتير سوا بالطّبخ من ميلة عم بعطي جسمي واللّحمة كمان مش بس بي ألبا حديد بألبا بروتين يعني ب- <noise> بِنظري أنا لمّا فوّت الخضرا مع اللّحمة على جسمي <hesitation> منحت جسمي ضلّو عم ياخُد بروتين، عم ياخُد حديد، وعم ياخُد ألياف، وفيتامينات من النّوعين من الأكل، بي نظري إذا نئّيت هالنّوعين من هون لآخر حياتي حيضل حكون آدرا <noise> إنّي أنا <hesitation> يحصل جسمي على الأشيا الّي هوّ بيحتاجا تا يضلّو أوي ويضل في <hesitation> طائة.